في المكان اللي اعيش فيه عندي حوالي ثمان نوافذ كل نافذة تخلي المكان مفتوح وتدخل نور الشمس وهذا يعطيني شعور بالراحة <hesitation> احب يكون عندي تهوية جيدة واضاءة طبيعية يساعدني استمتع بالجو يخلي البيت يبدو اكبر.